यूके माहीया परंपरायें अपने क्षेत्रन की तरह ही विविध हैं। जै में प्रतीक की अपने अनूठी रीति रिवाज परंपरा के उत्सव में मनाओ जात है। जैसे स्कॉटलैंड की आयरलैंड गेम्स में लेकर। वेल्स के स्टैन्ड फोर तक परंपरायें प्रथायें यूके के मुख्य विरासत की झलक पेश करत है। जै मा कुछ पुरानी परंपरायें भी शामिल है। जै मा को नाम है रिबेन हार्द बॉन्पलोवर। जै मा उत्तरी रोक सैवा हॉर्न बजाय जात है।